Engka to seddi sipaq parellu siseng napunnai seddi rupa tau iyana diaseng e sipaq malempuq nasabaq iya e seddi sipaq narekko engka sipaq malempuqtaq liweq naloriqtaq tau e deq mana maega caritattaq narekko takkala naissengngi tau e <hesitation> engka narennuangngi dijaga madeceng iyaro amana e nasabaq cicengmi bawang narekko diabbeangngiro disalai mebbuqkiq sala deqna tu naeloq percayakiq tau raiq- tau laing e naiyena magena parellu siseng i dijaga sipaq malempuq e